اكتر اكل بحبه البيتزا اه ممكن تختلف <hesitation> خلال الوقت ممكن ساعات ما احبش أن أنا اكلها بالليل بس اكترية الأوقات ممكن أن أنا اكتر حاجة بحبها البيتزا